Ncoo kutuma kɔ nyɛ nna adu aqa zuzwa kutuma kɔ nyɛ cɛnɛ adu aqa zuzwa wa kutuma kɔ aza mnna adu aqa ibrɔ ayɛ wa kutuma kɔ di sarɔ kɔ yɛlo ana ma agaa wɔ ka ina so adu aqa ibrɔ ayɛ wa nkɔ nda ki ndi nya ki ya mɛ adu ya nwa kɔ ala nmɛ mɛ la munɔ kɔ abɛ yaka imɛ ta kɔ ya nka cɛnɛ kutuma bɔ aqa ncoo nzo nmalɔ ɔsɔ nɔ lo ncɛ si nko kutun kɔ adɔɔ kutunɛ nyaka takɔ imɛ mɛ zan munɔ ma bo tɛmɛ za me beni cɛnɛ nka gwede domi kɛsi mɛ nko kɔ ncɔnɛ kɛ osi dɔɔ nna kɔ <hesitation> aga coo amɛ kɛ njɔɔ kikeli nkɔ ɔna kutuma nɛ kɔ ɔna ma kucɔ wɔ kwɛɛ ritre aminɛ kɔ ba vunɔ nɛ nkɔ wɔ na kutu nɛ ka na me ta kɔ wɔ pɛ ka minyɛ kɔ ba didrɛ cɛnɛnɛ ncoo lisis sakɔ ɔ na nɛ na ɔna kutuma nɛ ɔkuku cɔ di minye ritre wɔ ɔma nbli wɔ ɔzaa agalo ma ɔnini wɔ ziwɔ dikibli wɔ na osi dɔ na so nda nkɔ ɔna linkpi kuitu ma nɛ ɔ wa minyɛ kɔ bali nkutuma lisi sakɔ ɔbɛnɛ. Ɔcɛnsi nko kucɔ kɔ osi adu kutuma nɛnɛ an kutuma ne kɔ na nɛ aqa ancoo kɔ osi ndɔɔ nɛ nzaban dɔɔ aglodzi atsa bɔ wɔ ninyɛ kɔ ɔbɛn agklodz atsa wɔ kɔ na yaka si kɔ cɛ si nko npi igba kucɔl wɔ na swara nyɛ ritre yikɔ na madɔ kɔ cɛnsi nko kucɔ kɔ kɔ ɔ yaka nyɛ ritre yi ka cɛsi nko kucɔ wɔ kucɔ kɔ adɔ kut manɛ nqa kɔ ndɔɔ shɔra ne kɛ nɛ na kuma nwa abɛɛ nkpɛ dɔɔ shɔra nɛ wɔ cɛnɛ kutuma nɛ ɔpɛ kutun ku ɔu ɔrɔ ɔsɔ aklodzi kɔ ba dɔɔ nwatsanɛ bandɔ aklodzi atsa ko visibɔ kɔ yana aklodzi atsa wɔ manyi kɔ zwe itsiwɔ ɔzwa adza wɔ ɔjɛ adza wɔ ba naba kɔ ba na zɔrɔ karatu ɔɔɛ adza nkpi imɛrɛ aqa ko ba na mɔrɔ nkɔ nda kɔ ɔ yana aklodzi wɔ zwazwa na wɔ da yiya cɛ dza wɔ lo kɔ ana nkpi imɛrɛ aqa mun ama nkɔ ɔyana aklodzi kɔ ɔpɛ kutun ga kɔ ɔzɔrɔ nkutuma kɔ ba dɔɔ nɛ adza wɔ banɔ adza mba nblaa ritre wa adza wɔ ba ni adza kɔ ba ta ɔ ba bɛ nba ne wa so kutuma wɔ kɔ cɛnɛnɛ ɔna ncoo kɔ ma si majɛ ritre yaka si ka ma mijɛ yaka si ka jɛ lajimi yaka si ka yaka nqa kɔ wɔnzɔ rɔ nɛ nga kɔ nyaka yamɛ nɛ kɛ nɛ na sowɔ yawa nkɔ ɔcɛnɛ kutu ma kɔ bɛrɛ wɔ Wɔ di nyɛ bɛɛ akɔ ɔcɛsi oko kucɔn nyɛ kɔ acɛnɛ kutuna nɛ kɔ la yaka yɛnɛ nga kɔ anzɔrɔ manyin kɔ acɛnɛ zuzwa ritre nɛ idankɔ ɔcɛnɛ kutuma kɔ inyaka yamɛ shɔra zuzwa nɛ njɛ yamɛ naqbla ka ni nyɛ ka kukucɔ di minyɛ ritre nɛ ani yɛ ka anya na nqakɔ kɔ si dɔɔ nɛ abɛ yana ka zɔrɔ kutuma munɔ nɛ ani yɛnkɔ akan ni nyɛn kɔ agɔ iya ɔsɔ nyɛ kɔ apɔɔ si na nɛ nkɔ cɛnɛ kutuma shɔra mɛ kɔ ndɔ mada nɛkɛ na aka ni nyɛ kɔ angɔ iya ɔsɔ yɛ kɔ apɔɔ si nanɛ miyɛ lɛɛ kɔ osi du ba kutuma nɛ ba pɛ ba osi najimi kɔ osi dɔ ba kutuma ne ma. Nki si di ba kutuma kɔ ba cɛnɛ aklodzi minyɛ bla ma aklodzi ba kɔ ba ma swenkwalɛ, miyɛvɛvɛ ba ma aklodzi ba kɔ ba ma acwe mini yinyra nkɔ cɛnɛ kutuma nyaka kɔ ɔma aklodzi wɔ kɔ ɔ na kutuma nwa kɔ ajɛ aza si kɔ acɛnɛ adɔ nɛwa kani yɛakɔ ɔma aklodzi wɔ kɔ ramunɔ na dza munu kan ni yɛnkɔ ɔma aklodzi wɔ kɔ ɔzɔrɔ minyɛ blɛ yanga munɔ na wɔ nyɛkɔ ɔ cɛnɛ kutuma nɛ osi dɔ na. So nyaka wɔ yamɛ kɔ ɔ cɛnɛ kutuma nɛ ɔme aklodzi wɔnɛ kɔ na kutuma si munɔ ɔna kutuma munɔ kan ma aklodzi wɔ kɔ ramunɔ kpo kpo na ma aklodzi wɔ kɔ na kutuma nwa kɔ aza si an cɛnɛ idɔ na nqa kɔ ma yaka ya mɛ nɛ kɛ na. Kuma nwa a sɛ bɛɛ nkaza mara na pɛkutu kɔnyana aklodzi wɔ manyi kɔ ɔcɛnɛ ra wɔ kɔ ma kɔ rawɔ bɛ la itsiwɔ kɔ akan shawɔ na idan kɔ adɔ nyɛra h yana wɔ nyɛra ɔpɛ. Kutu kɔ n zɔrɔ aklodzi wɔ nkɔ shawɔ a dɔ mbokata kɔ tɔ lugba munɔ nɛ tɔ sha wɔ lugba munɔ nɛ tɔ shawɔ lugba munɔ iwɔ ɔ ma aklodzi wɔ kɔ jɛ adza wɔ kɔ ba na nkpi mɛrɛ aqa ɔma aklodzi wɔ kɔ gbɛ idrɔ dɔ adza wɔ kɔ ba jɛ ɔma aklodzi wɔ kɔ ɔgbɛ agita zuzwa di adza wɔ lukpɛ aklodzi wɔ nɛ zɔrɔ nqakɔ aza si a yana nɛ shɔra mɛ k ndɔ nyɛ kɔ a cɛnɛ kutuma sisa nɛ ka na ka nyɛ ka za cɛnɛ na nyɛka kɔ zɔrɔ aduwa ɔ sho osi kutsa kɔ zɔrɔ mijɛ kɔ dɔ nqa kɔ mɛ yaka nyɛ ka za cɛnɛ kutuma naka na